Mm, moo, eekoro moo, moo reegee tamu an, aru kogiguine. Ee koro moo rege kigipogimo tamu kuru min, minkoipogigui. Ee moo reegee into using eetogiguine, moo teegere aike amanoko using etogigui teegere tamu, noke kigipogimo, tamu kuru min, minkoipogigui, egu noke iko moo, moo regee nagai kigipogimo ee nko pia nko toi on, omokogin, omokogimo toi kanaue piripogimo toi egu arukogimo oioipogim, eego flour, nno tainolo, noke apakamo ee nkogo flour pla nkogo on, omokagui, ee iko moo ureita toi sugar pogotaro sugar tuu, regu egu toi iko moo porukuro, perekuro, perekuro brown regu, roguro toi ee nko flour perekui, perekuro toi oven gere rakaguro, rakagaro oipogim egu noke into, an-apakagui, nagai iko dounat toi rakagaro, iko moo kigiparo ikogo moo teegere sugar toi frying etal, sugar toi frying etai ee nko magarin sikiparo egu iko moo koro karami porukoipai, egu noke ako moo ogo. Nno tainoro ikogo moo kigipogino iko pogomma kunkou nagai, tamu ogo porukogimo oioipogigui. Egu uanu nkego soup, nomu cup tounoke regu, akogerego kunkou pogotogino, ako ruu roipoipogim, ruu roipogim egu nagai nogo nno tainoro spoon tounoke regu ee kunkou reege nagai toi topo kogino, topokogino toi ako nogu aike spoon etal, spoon etaro toi akologo toi tamugogim oo, eegu noke akonogu pukui ogo kompagui ikoi, pogomma kunkou, pukui nogu toi kigipara ako moo kinkigiparo, ikoi kunkou, egu noke, iko pogomma kinoo, pogomma kiinogo reege kuinogu using etogigui. Tamu arukogipio, ikoi ogo kiino toi aikurugin, ikogo kunkou, kunkou ogo nagai konukogimo aiaikurusigui. Egu ikogo koro pogomma koinuru, ogo reege nagai rogogimo aiai kurugigu. <hesitation> aposi iko, <hesitation> ikogo pogomma muruna tee rogaro ikogo opo kompagui egu ropa ree iko toiparei rogu, aposi toipareirogu, ways iko intoko apagasi apakogimo toitoipogigui.